हाथ से कपड़ा धोण खातिर कुछ सरल तरीका यू छन: सबसी पहली कपड़ो के दस -पंद्रह मिनट तक सर्फ डिटर्जेंट म भिगा के रखा। ते का बाद हाथ से मला जन कॉलर, और बाजू के हल्का सी रगड़ा, वे का बाद पानी म धोवे के निकाली दया, वे का बाद निचोड़ी दया, वे का बाद घाम म सुखोंन के डाली दया।